Ku vihma ei sataq, sis ma kujota ette, et tulõ esiq ummi asju kastaq. Tuu pääle lätt küll väega pall'o vett, eriti ku sul ommaq määntsegi väega suurõq põlluq, aga muido lätt' ju kõik saak hukka.